Egaq ma Nigeeriä kotsilõ ei tiiäq midägi eriti, aga sääl vist traditsioonilidsõlt olliq külh egäsugudsõq trummitandsuq ja -lauluq näide kultuuri suur osa.